कोई वेक्ति का मन में असो रज की भाई हाँ, मारो जीवन सिरप माँ। मारा हिसाप से आकेलो जीवन जीवन, वोका मन में याज वो बनेली रज। और वोको योज फेसलो रज की भाई हाँ, मारा हिसाप से आकेलो जीवन जीवन, पर जिनदगी में कभी-कभी असो मौड आई जा। लड़की हो या लड़को होका कोई असो जीवन साथी मिली जाए। कि भाईया एका साथ में जीवना से मारी जिनदगी। और भी अच्छी मतलब हाँ रंगीन, हसीन, जी सकुईं और मनुष्य जीवन को अच्छे से अच्छे आनंद लई सकुईं। तो कभी कभी वो व्यक्ति अपना फेसला बदली दे। और वो कापण लड़को हो या लड़की अपनो जीवन साथी बनाईन एक नई दिशा दीना और एक अच्छो जीवन व्यतीत करें।